أول شي <hesitation> بتدخل اسمك واسم عيلتك. <hesitation> بعدين هو بيحكي لك كيف بدك يكون شكل الايميل تبعك. <hesitation> once تختار الشكل رح <hesitation> تبدأ <hesitation> تساوي password بتدخل رقم جوالك. هذي الشغلات ل- للآمان و <hesitation> إنه ما يضيع عندك الحساب.